بلاصا اللي رحتها ريسامون هي الغار نتاع بني عاد هنا في تلمسان, و فريمون حاجة ايكستراؤوردينار, كي تدخله لهاداك الغار نتا, ديجا برا راها سخانة تدخل الداخل تلقى البرد, تزيد تشوف غار فيه بلوزيور كيلوميتر تحت الأرض, تشوف واحد لحجر جاي سبيسيال, دونك و عنده واحد لاطموسفار داخل جاية قاع وحدها, دونك سيتي فريمون اكسترا